بعظ الأحيان الحياة بتكون أكثر تعقيدا مع تقدم العمر <hesitation> خصوصا مع المسؤوليات والاختيارات إللي توها جاعدة تصير <hesitation> بس بالمقابل نكتسب حكمة أكبر مع بمرور الوقت وأحيانا نظطر إحنا نكون <hesitation> ما نتخدوش القرار إللي إحنا نبوه <hesitation> نتاخدوه على حسب ما هي الظروف، كيف مواجهتنا? يعني حسب الأقدار إللي هي مواجهتنا.